Ña hon <hesitation> color na ta kao di'a tá ña primario ni xhinrua tangú ña kuii, ña kuan, ña kuoa, ña nrei, najan ngu nida na kuchí xhí ta ngu ho o on. na kao na yá yá yó'o a tón tón ni yó tá na yó ta naxanao ná morado ha rosa nguan tú nakao di'a ta najani xhinrua.